Elã ɖeo li kɔa o mu zdɔna dzi nɔa enye oyɔna elã ɖe be axlixlã edzɔ na le anyigbã, ne me kpɔea me dzona dzi nam, ne me kpɔe kpɔa me dɔ na ŋtsi koko wã me dzɔna dzi na. Ku le nua vi kui tɔ wo ke zɔ na le anyigba ma me dzɔna dzi nam. Avɔkuvi ku etɔ ma me dzɔna dzi nam. Edã tsã ne me kpɔe ya me dzɔna dzi nam, me shi na dzu. (Untintelligible) me vɔ̃na be na ne me va dogo le ya va ɖum. Edã kpo ɖona nu. Me vɔ̃na nɛ tɔ be eya va wum be eya va ɖum woa eŋtsi kpo me vɔ̃ na ne ɖe. Ekpo enyi elã ne vɔ̃ ɖoa vɔ̃vɔ̃ na amewo. Tsã kple atsevi, enɔna mí me ŋku nɔna dzoshi zã me, nye me dzi na ma kpɔ ŋkuvi nɛo. Ye me kpɔe kpɔa nye ŋgba ten dɔna alɔ kaka ŋkeo. Elã kpɔ na nu le nɔvia gbɔ wɔna shigbe kloklo nene. Ne enyi be kokloa le aƒea me ne enyi be nɔvia mlɔna afi ɖe, etsã dzi na kokoko a mlɔ afi ma, ne evɛ mlɔ afi ma kpɔa etrɔ yi na agbe nɔnɔ me. Etsã etsã lɔna afi ma mlɔna afi ma mlɔ. Ne egba nya wo tsã amevea ŋɖeka kpo wɔnɛ. Ne egblɔ be wo ŋgba mlɔ afi ma, fima kpo a mlɔlɔna ɖo. Etsã wo tsã wɔna. Eke egbɔ tsã, ne enyi be o kplɔe yi afiɖe be ne vɛ yi ɖu ŋuɖu ne ekpɔ nɔvia le ŋɖe ɖua afiɖe etsã va na nɔvia gbɔ va ɖu. Ene nɔvia ekpo etsã wɔ.